لا احس بالبروده الشديده و اعيش الأجواء <noise> الشتويه <hesitation> واعمل كل حاجه في الشتاء علي عكس الصيف و الحر و التعب و الارهاق <noise> اللي بيحصل في الصيف.